A see koo le a be a kalanmuta la le, kantu niŋ ye yiroo seppu ñaajio ka bo le. Parise ke nio lemu i yoo moolu le muka a loŋ ko feŋ ne be a la bari nio be a la. Hani yiri janboo niŋ i ye a kuntu. Minnu ye a loŋ, lonnaalu, alikuranitiolu i ko hani yirijanboo niŋ i ye a kuntu nio be a la ie, i ye a nio le kasaara. Woto niŋ i ye a seppu faŋo la, i te a loŋ bari a be a loŋ na le ko i ye a seppuu le.